Nyɛ mmoa nyinaa ne bɛwɔ ani. Yɛwɔ aboa bi wɔ hɔ a bɛfrɛ no sonsono. Saa aboa no deɛ ɔnni ani. Ɔnhu hwee nti berɛ biaa ɔnam a gye sɛ ɔde ne ti ɔɔpempem saa nti baabi a ɔde ne ti bɛpem a ɔbɛhu sɛ kwan da hɔ no, hɔ ne ɔfa kɔ. Nti nyɛ mmoa nyinaa ne bɛwɔ ani. Sonsono nni ani nti ɔnhu adeɛ biaa. Baabi a ɔde ne ho bɛtoto a ɔbɛtim afa hɔ akɔ no, hɔ a ne ɔfa kɔ.